<hesitation> nguala ni kidangua, ikuni ni kida nguana há salchicha nixakuena, hé ni dachona tinana kui ninana kuixo nike ya'á kui ni dakena oregano, ni dakena ajo nidakena <hesitation> xadi yiko te hora ni kaya salchicha nixadayo yaté, ni dakena tinankin kuadakay ta kito nakeya kuana ko iin tangui diko tinankin dii ne yuñio, te dakeno ñí te dakeno koto tu no nu adí, ho ña'a adité naxu ndetu yo kingui iin ya adi adi inana ñoté rukuno nayido naxadakeno iin ta ini kuana na yidi konte yunió ta iko ni kedanguana ni xa iko ni ndanguana duxhi ni kida nguana <hesitation> ni xó nrivii tión noxa inka dana nixaña kuxa kadana ño'o nreyuxatu ta ni nanguadina nreyu nikidada no kuyi xa'á ni dakena zanahoria ni dachona tikuiti ni dachona naña nixuni kú xanixa ndana xakuño te nguena iná tiene caso tana nrida xatu iná.